Niekebela ndwali sa kabhondo silimu abhongia akiyambaga nkpa kietekaniza kakubha oli na ndwali njo ehh kietekaniza teketa mela mubazi kozesa mubazi kakubha koli na ndwali okiteketa tekaniza wekaka

Koko kedha mwani abhuyambi bhakpa ndibha ka ngongwa mbili kwebeisabe nanga andulu ndia bhakibhuagaku sente sa kola milimo ndiekina rabhi peaililiq bhaniki sukulu fizi na sumba kima kima ndia abhugbeibe ndia ka ndabho

Buli ya hanagako okuteketaga osaba deni nomesi saba dumbi ohanga

Alibe bizibu mabhika ndie nikiloliliagaku alibe ndio okubhaga no ka yako okobhoka okodhoka hhh ndie kina obha no kayako motoka akutomela kiluka akutomela injo poni akibhaga bizibu ndio okukukoliliagaku kabha no ka mamikana kobha

Okuyaga kindia ozibi ntibaliku intaneti mabhonga kandi ozibe eti oliku na data mamadha kandi simiu ndiako aliku kala mamadha

Huma huma emi nkikelelaga nuwa majani mikya lyeli kaba na seibhe nau banipesiya ninweseleliya na majani kili ne ndye kikelega liyai ndyekina anduwau

Kohoka nolelagi okubhuwaga mikyamukenka okisiya menjo kheda otekete oye ohoge then obhikise mukenka ohangebhe then ohumulemu

Bhasika nabho bhali na mugaso bhasika ndibhali ka ka ka ka ngongwa ndiasu naye ali na mugaso nga muluku kandi kili na bhasika mugaso ndiabho akoli ndia muluku

Andulu nilike ninibi vwomezi ndiamo nesi atelemio andulu nilike ninietantali nti kikibika nilwalq kabhondo kabha niniekebelesi ninibi nti kili nai injo andulu mugisa ndie nili nai

Likaga na kyalo nabeni ali kulungi kikihanulaga imamoti nibhikizibha nkpa mudia lika ndia kabhongi

Dumbi okuteketaga oma dumbi otandike saba dumbi no osabi, obuwa libho na mubazi sa minyo oye wetile, andulu injo

Bhali na sindika bhakpa ka ngonguwa mbili bhabhubisi kisomo sa egesabho andulu nabho bhatoke kwetegeleza nangoku nkpa abhongi kweisa.

Buzibu ndia bwile sa mbula día bhakpa bhakitungaga alibe nsia ka bwa dhudhu ndiabho alibe wewelia mbula nakasokai alibe luza lieli ndiabho katiko kabha naliku tali injo poni ali bizibu mbula kabha nakasokai

Kibhe bhayonjo sini sini andulu lika nikibenisi kindia kikiekoniia kedha kindie kikiogilia kwetantala bhambuka na jamuzi kedha bhanjoka godhiliadu ka kozo ndiako ndiasu

Bizibu ndia bhalimi ndia bhakikoliliagaku abhiki sini bhaitu bemoti ka bizibu ndia bhakikoliliagagu ali bhulua katale alibe ngudhe ndia akiluzukanaga motoka kakitoka duwa kindia bhakolilio nahabweke bhakiduanaga sa bhua kima kindia bhakolilio doisai kindie kina

Bhenjo bhakali na kima uponi ndia bhakigiagaga nanga sigikilia eti buli nkpa akibhaga na mulingo ndiaki ndia aliku ndia bhakaenenagi bba injo adhu ndia abhutalabanizi

Nduali sa kolona obu ndia aguwa ka kyalo kima poni atelema nanga yabhakambalisanaga nkpa tukaki ka kikalo ndiekina yaki ka kikalo ndiekina, busubuzi ndia Yuganda atalibana sa godhisa abha nke

Nanga libhojo ali bwomizi kandi libhojo akipesianga asu mani kandi libhojo akipesianga asu aha aha bu buyojo

Bhakali na bhasika bhakikololiga ka bizibu mabhika alibe ndia bhakibhuywekatwekaga bhabhunagiluza na bhaniki otakana nkali mindia kamani amuli na miki kali na mulingo nesi agbei yambibwak haa ogu okana alika bhiya nalia na mikya miki mbololo saki

Kikipesiabho liaga bhongia mmm bhatolia bhaye ka sipatala bhatubge mibazi mmm zibililiabho mela mibazi injo ka bwile kandi kibhutoliabho bhadhuwe tantala bhokaka bhalwali injo bhali bwomezi bhatua Mambombi

Lika nokuoga tolo poni akidhuaga olika noli muyonjo kandi kolika noli muyonjo ndwali ndietil ndua kakukugbaga ndia akitombaga kabhako mulofu

Muluku nibhabhukebeli na nkali mindiako nibha nibhabhukebeli dumni ka famile kenjo bhuulikaga nibhuli kulungi ka famile bhukukulikagaku na nsobi poni dumbi bhulikaga nibhuetantali bhulwaye sa sulimu

Liaga liaga mabhonga kandi namadhi kandi na kola dhetaga kandi nakola ziba eti mulimo injo milimo injo oli ka kolai bulikilo bulikilo

Kiliku na mugisa amabhika nanga sigikilia eti bhaniki kibhuliku nai bha Dokita, bheghesa, ee he lafule ma kima mabhika ndie kilinai kawasoma ndia bhaniki ndibhali ka ngongua mbili ndiasu injo nandulu mugisa ndie kitunga kawa soma ndia bhaniki ka ngongua mbili

Onganga loki zidhi na loki ndiabho bhakionganga loki ndiabho mazinana na ziba nti kakabhi na bhakpa ndibhekina bhabhebe kulungi bba

Sobi poni bba kikibha nikili imamoti nanga naye ali nkpa dhe

Habhula mbokoti mindia miki minjo ali ngu miki minjo kala kidhua onga naye ka ngeso mbi ndia agbei kolai nanga akiduwa bwile kalika nakimuhabhula asobola hindukaki nakidhuwa nakifoka miki mindia abhongio

Likaga imamoti pesiya lyaga ntaidako ngoye pesiya makulu kandi na divaizi na kola mulimo ka gulupu na na

Liaga ndia akialikaga mubili nga aah gauche liaga nga sombe liaga nga bhikole liaga nga aah aaaaah koko nyama na muhogo.

Kikizomba mili ka ka kaka kab byalo ndia bhesu misia endidi akilikaga nakitwika ayelia dumbi ka paka dumbi hhh

Kidhakiya lia ndia tamabugomugo inkihumulagabe kuti nibhundilya saha sa bhushangi baitu ndiye nki hangimbe nkiteketaga nimwesenga sengiya Mambombi andulu nihanga

Hisaga bhakpa ka mitingi toliaga bhakpa oti kima ndio bhuli kakolai injo kabhongi bba toliyaga bhakpa oti babuhisage bhanikia ka sukulu toliya bhakpa oti batandike kola kandi buli nkpa abhe na tiko

nkiyaga nihumulabe kandi nikola na ekisasaizi kandi niya niziba tv kandi niya nkiyaga kindia ba dami nitandika toliyabo

Kabha ndie bhikili na kasinge ka ngongwa mbili kili na ekana kizibe nagoku kibisabe kasinge ka ngongwa mbili sini sini bhakpa ndibha bhakikolaga kima ndibha kabhongi nibhaliku kitoke habhulabho andulu businge azoke

Loki ndiako na laso ndiako akihehelaga Kandi loki ndiako nkpa poni akiokaga kulungi

Ndia adhu bhaniki bhakabhe imamoti na bhabhoti ndibhabho ali ngu miki kaya ka gulupu ndia akimululuza akiluzukilianagakuwa bhaitu uwe bhia mbokoti ali na lika nokumuhabhula obhotuane naye miki minjo naye asoboli tukakiku nakibha miki nabhonga